מען זאל זיך אויסוועלן וועלכע אינסטרומענט מעו גלייכט צו שפילן, צו א פיאנא, א גיטאר, אדער א סעקסעפאון, מ'זאל זיך אויסלערנען די נעמען פון פארשידענע חלקים פון די אינסטרומענט, דערנאך זאל מען זיך אויסלערנען שפילן פשוט'ע נאוטס דורך א ביכל, און מ'זאל עס פראקטיצירן ביז מ'וועט זיך צוגעוויינען צו קענען שפילן ווי אן עקספערט.